هختار اني اكون مع عدوي وعادي ممكن اساسا المشلكة اللي حصلت دي تخلي اني انا وعدوي نتواصل اكتر عشان نلاقي حل للمشكلة ، مع تواصلنا تنحل المشكلة بينا وميكونش في ، منكونش اعداء مرة تانية ولا اي حاجة، بالعكس يكون في حب ومودة وانه مشاركة عشان نحل المشكلة ونطلع م المشكلة اللي احنا فيها